<hesitation> Mi artai mi ɓanna haire am e to mi yowata kare am mi wogga, mi sornai ɓoggol haire am e hiite mi kunnoonde. Mi fuɗɗiraa e juuɗe toggoore nden, mi wogga yeeso mi wogga ɓaawo, mi wogga ko toye mi sowa.